في احد الأيام ضاعت عائلة من الطيور في موسم الهجره <hesitation> فتجمعت هذه المجموعه و قؤؤت انشاء موطن لها في مكان ما <hesitation> و <hesitation> جلسوا <hesitation> يتحاورون حتى وصلو الى مكان ليش به احد و استقرو هناك بمفردهم بعيدا عن جل الطيور التي ضاعو منها